अकेले यात्रा करते हुए दोस्तों को बनाना एक रोमांचक और दिलचस्प अनुभव हो सकतो है। यह कछु तरीको है जिनते आप नये दोस्त बना सकते हैं। जब आप अकेले यात्रा कर रहे हो तो होस्टल में ठहरना एक बेहतरीन तरीका हो सकतो है। होस्टल में आमतौर पर ऐसे लोग रहते हैं जो यात्रा कर रहे होते हैं और आप आसानी ते उनके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। साझा कमरे और लोंज़ स्थान ऐसे होते ह जहां आप अन्य यात्रियों से मिल सकते ह। समूह पर्यटन और गतिविधियों में भाग ले सकते हैं समूह पर्यटन या ट्रैकिंग साइक्लिंग या अन्य यात्रा गतिविधियों में शामिल होने से आपको स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से मिलने का अवसर मिल सकतो है।